to mi bonndi be soobaajo am <hesitation> kaca kaca, min dilli, yeeso say mi nodda mo mi biya mo, to mi noddi mo o hoosi ha waya say mi biya mo Allah sene waɗu muyal, naane ɗo, ko fe'ii ɗo sharri shayɗan un, waɗu muyal useni, yejjutu ko fe'ii pat useni ta jogam ha ɓernde, waɗu muyal min metata, useni bo ta en me'ta waɗugo irin huunde may ngam, ha'nay en dinnga bonndugo, useni waɗu muyal amfu yejjutu ko ɗume, min fu mi yejjiti bo mi ya'fi ma, useni ya'fam.